حيوانى الأليف المفضل، الكلب. ليش الكلب؟ لأن <hesitation> الكلب يسمع الكلام ومرة وفي، ويحب اللعب ولو <hesitation> دربته. طلبت منه <hesitation> أشياء بناء على تدريبه ينفذها.